Laha gny fomba fampesà an’regny aspiratera regny zao, de <hesitation> mila hoe entehanao soa hoe aia ny place tena misy fako, hoe- de amin’igny anao milocaliser fa tsy am’raha tsisy ninino ariky manjary mety hanimba anazy koa zay. De atsofokonao am'courant aloha izy m- alohan’ny ampesanao anazy de reglenao eny de indesinao miriorio an-tragno eny avao.